ברעיק און א קאר, אדער בייק, ארבעט אז ס'איז דא א אייזן וואס איז נעבן די רעדל און ווען מ'מאכט אראפ די ברעיק אויף א בייק ארבעט עס אזוי, שטעלט די אייזן אפ די רעדל אז ס'זאל זיך מער נישט דרייען.